A scola a m'piazìa la materia esercitazione agrarie përché parei a më përmetìa dë ste fora, dë ste a l'aria aperta e dë travaié ën campagna, cuindi preparé la tera <hesitation> preparé la sera, propi ël muntage d'la sera, pié ël patentin dël tratur e tante d'aute coze